أفضل إني أكون عالجة بمفردي بالجزيرة بحيث إنه إذا كنتين مع عدوك الموضوع بيكون متوتر ، وما راح تجدرين تركزين على البقاء على قيد الحياة، <hesitation> الوحدة تعطيك مساحة تفكير أكبر.